نفظل نحكي مع الحيوانت خير من البشر هاللسمي ما نحبش اللغات الأجنبية ليه ما فهمش كل حيوان وطيبه الحيوان و تيلي ااااا هو كلب كلب و أليف يألف عليك هيكا ليا العباد شئ ما نحبش نحب الحيوان هيكا القط.